Sɔ'ɔŋa tari a tuba la keleseri la zi'an ti daaŋɔ koo voole kina na. Sɔ'ɔŋa tuba la n yelege la bala nɔɔ ti tuba la wan nyaŋɛ ŋmɛrige kaa a inya la za'a baŋɛ zi'an ti voole kina na. A tuba la mɛ n suŋeri basera ti wɔlegɔ sɛko san ni bɔna a inya la puan san zo'e wɔlegɔ la ni dɔla la a tuba la kinkelese la yesera ta inya la ma'ara. Sɔ'ɔŋa tuba n yalege se'em la wuni voole la bala nɔɔ kina a zi'an na.